Gny tena ilà <hesitation> masiny <hesitation> fa- fangarongaroa <hesitation> ciments rey zany. Raha regny zany malakilaky fiasa. Laha ohatsy ka hamono ciment na hamono beton zany, laha raha vita anatin'ny efatsy lera, vitan'ny raha reny anaty lera raiky avao. Zay zany tena ilà any raha reny, malaky fiasa raha reny.